Meeɗiino waɗde ñalawma gooto ngummiimi mbeɗe ndaartoya fuu golle. E dow laawol he, ordinateer am wujja. Njettiimi to golle ndaartetee to, ɓe wiy wonde uddaama. Waktu oo ɓenni. Mbeɗe arta galle caammi e moto, ngaaƴiimi.